Tichɨ chi ku sa'ada nteyaá tichɨ, kaxidá yaá nu koyú te yuan te kaxida ajudaá kaxida niída kaxidaá te yuan te taánda tichɨ yuan te sa'ada in ntuchá tichɨ yuka ku in ntucha tichɨ te inka ja ketjná jin tikuún kachiida tikuún kachida ajamm tinana ya'a yuan te kitudaa ujumm tichɨ te sa'ada sa'ada in in teya'a suan yuan ni.